Aktiviti atau projek da kreatif da aduh akuk ngundah ne sien mah akuk nulung bala dingan mik nganjur uhh program gawai raya da opis uhh. Da opis amik, amik akan uhh menggabung elemen Bidayuh uhh dengan elemen uhh inya Melayu dengan Islam dak celebrate Gawai. Amik akan ngundah persembahan. Amik akan memperkenalkan uhh bala pimaan-pimaan dak gabungan dadeg duwuh etnik, dengan bangsa dengan agama tik.

Cara tinan me...mungnih..cara tinan megau...,lawyer de dunia itik mung sien legi [issh] melalui bala inya-inya sekeliling edep, mesu internet, dengan mesu kontek-kontek inya de, pernah minan uhh service lawyer tik, sibayuh itik.

Pikara bersejarah da bilajar aku da sikulah sien mah pasal pemimpin pemimpin negara kita, meng anih bala ne ra uhh merdeka masu penjajah meng anih sistem sistem pentadbiran da bala ne implement dangan da tunah bala supaya uhh negara kita dangan kita dapat bebas masu penjajah da akan dapat mijog sikadep.

Wayang da silalu tubek ku da negara aku uhh silalu nuh cirita pasal mindu uhh ngin aku suka cirita mindu ngin nuh seram dengan aku lah. En sebab aku suka tubek wayang asal cirita mindu da negara aku ti.

Service de paling biguna, de komuniti mik tik, rak service nyuci kereta, ngin tempat emik komuniti mik tik, indi ne cuaca ne peras, than kadang-kadang tempat de dekes, so kan nyuci kereta pun de guna ne lah.

Pekara da cuba aku narang da bersejarah masa ku bilajar da sikulah sien mah masa aku bilajar. Masa aku ti ngandai bees da asrama masa aku bees da asrama en. Paksa la aku mesu ku form, mesu ku primary indi ku bees da asrama.

Kalau adup ira ngancak duit dup dup ti'k silamat, simpan da abih bank duit in'd. Kalau adup ra magguh duit in'd, simpan da paguh paguh duit ti da abih dumpet dup. Bin ne maggan tangku inya matik.

Sistem sosial da mene paguh dog jugon perintah setakat iti uhh sistem da nyugon uhh sikulah la sikulah... Nyugon bala anak inya ngin bala anak inya perlu bilajar untuk mengubah idup ne.

Homework da susah ato pun kiraja sikulah kuan ami ti. Kiraja sikulah da paling susah ku ngundah ne, anih da kuan ne sani ne kah, ngundah kerja khusus sani ne, kerja rumah matematik. Payah payah ka adep ra ngitong matematik kah.

Aku'k suka minan bajuh dengan seluar, Bada kuk suka minan bajuh dengan seluar, senang lama dup jalan gati gaih gati gaih dup jalan. Tenan ne senang. Lama dup minan skirt kah gaun kah, susah matik. Numboi mahu ribak ribak dup tangah matik.

Kaik ku puen anih genen bala binte da rangit, ngin aku ti kaik kala bilajer pasel rangit, aku nyep pu, kaik puen lah, anih da genen genen da binte da sambu rangit ti lah.

Keyuh de paling stress uhh atau de ngencak entek dep tik mendam masa kerja en mah, lema nak ketua dep ataupun mendeg boss dep nyiken mbembeh ngundah tik, mbembeh ngundah tik, bayuh kah mbeh, menih bayuh tundah, uhh ehi...ce keyuh siken deg edep, in meh irak ngencak baak entek dep tik mendam.

Pimain da anak inya da suka da main da ajeg kampung ami en sien mah main acu...main acu ti ngampan-ngampan dingan kah...ini urang pak meret masu jawi...ini urang pak ngampan ne...[uhh] meng en ceh main acu kuan ami.

Jenis pimaan sihat da jugon ku ahi macam jenis kayuh naan lah ain. Jenis macam kaneh da naan adep. Contoh ne siok, ike, telo campur dangan bala kaneh hijau lah.

Kayuh da sanang, da paling sanang puruh ne sien mah du'un bandong, du'un bandong ti kan ne inya bidayeh, nang sidi kali ne naan. Ahi macam dep nanek daun bandong. Ira sinungkoi kah, ira tanek da buruk kah, ira ginureng dep dengan pusu kah.

Anih teknologi da tinan dep. Teknologi internet sieh mah da tinan adep. Tinan dep kerja, tinan adep lemak magau kayuh, kayuh tinan bala anak adep sikulah pun teknologi internet sieh adep perlu nan dep ngundah kerja.

Kalau akuk ce, nak tinan kuk nanda andu biranak kuk, tinitik ku ceh atau pun nak tinandu' kuk da andu buran ne da janik kuk, da opis kuk sen atau pun nak tulis kuk da abih kertas, Atau pun nitik kuk da anih kuwan nya, kalender, kuan nya. A'in mah kuk slalu nak ngingat dup kuk.

Nak bala beleba ngancak tibu dep ti sihat lamak dep nyaga ne naan dep keyuh naan sipaguh nak kaik ne ahi lemak ne, rajin rajin mah dep ti nak birejung kah, geti geih kah, ngundah kiraja kah enih kah, kai dep nak adu ngendai ngulu maan beus maan beus saja.

Cara amang inya nulung bala anak inya ne maju da skulah ne uhh nulung ngajar ne da ramin. Indi' uhh nulung nyugon mirih ahi pasal book skulah lah. Tinan nak ne bilajar da ramin.

Anih rati soalan ti'k? Ng kai'k ku pasti soalan ti'k. Ne manang, anih da bitanteh dengan pimudip, kan ne bitanteh dengan pimudip dup. Anih kah ye ne?

Projek, kalau anih projek da tunah adep, da paling kreatif. Kalau da kampung seeh, deh madi ne nak nulung nulung bala belia nak ngunah pentas ka anih ka ngancak ne paguh tangah tubek inya.

Menih ka belajar anih dak ira dep belajar skill t skill dak ira adep belajar ne aku ira belajar skill ngunting buruh uhh en ira ku belajar ne.

Pimaan sihat ti nak misti dep nak adeh pane neh, nak adeh daging neh, sungkoi aba ahi bina maan sungkoi, ngin sungkoi ti buleh lagi ngancak tibu dep nak bahat tibu, ahi lamak neh. Daging aba ahi bina maan neh, ngin neh bilamak.

Bagi eku uhh bala inya de beken de-peli-ngu bicara de beken, minan teknologi, biasa ne mung cuntoh ne, bala nak inya de suka minan Ai lah, kan nan teknologi itik, ngin ne lebih cepat, ngin mudah lah.

Kalau pasal teknologi ti, kalau da paguh ne, dep cepat magau anih kayuh da ira adep. Cunto ne adep ira puan anih kayuh ain. Kayuh da biek matik macam macam kayuh da teknologi ti scammer ka, inya ngakal adep ka. Kaik adep puan ne. Macam macam jenis manusia zaman iti.

Sebab bala inya da komuniti amik tik ira buhu ndug negara beken, antara sebab ne ngin ekonomi kai' tentu paguh. So, bila ne ndug negara beken, bala ne buleh magau rezeki bauh lagik. Duit ahi lagik lah.

Terun tana da deh line aaa meng anih tarun tana da adeh line? Kalau ne deh, paguh lah. Kalau ne nyak, iti ne da kampung beken ne tentu adeh line, skejep adeh skejep anyap, kaik tentu adeh line, service line tlepon .

Cara bala ratus biasa ne nulung bala inya susah ti, melalui cara, [uhh]..ngumpul duit, uhh, ngumpul duit dengan derma dengan bala nya susah. Kadang kadang bala ne pun bergotong royong nulung, nulung inya susah iti.

AI iti nuh nak kinya manang dunia AI kuan nak kinya. Buleh minan AI iti AI ti senang nan dup bilajar kah nan dup magau anih anih maklumat kah, ti teknologi AI menyenangkan adup cak dup senang magau bala anih anih info adup ira puan ataupun nan adup ngunah anih kah kerja da rak tunah dup rangka kah anih kah.

Rami, beken maksud ne rami andu Gawai. En mah rami banca kenan da rayu da kuwan aku'k. Kalau masa nya bigawai, semua nya mari'k. En mah rami. Ripu rami dengan bala abih mamba dup dengan bala inya ihong ihong inya, en mah ngancak dup rami. Muh nak banca dup rami.

Aku rasa kaik, sebab ku rasa janik ti ne manang janik ti anih boh, teknologi ti sama saja ku rasa ne. Sama manceh semua peringkat buleh minan ne.

Uri, anih uri ti kaik ku puan, anih uri ti simene ne, masu sanik ne anih uri ti masu sanik ne.

Buleh lagih balon ti nak nulung bala dayung. Bala dayung da muka bisnes, contoh ne bala da ngundah kuwe ka ne ira muka kade gunting buruh ka. Ne ira muka empuruh kaneh ka. Ain mah nulung bala dayung.

Panu da laut da danu nyap aku tapi panu da sungi buleh. Adeh da sungi ti lama dep panu da sungi buleh dep magau bala aaa pane, pane chunto ne bala ungkod kah, bala pakuh sibuk kah aaa adeh ceh da bangih bangih mon ti aaa buleh dep nak ngumbit janik ikan kah anih kah da kadeh mon, ki'uh kah aaa adeh ne da mon. Inang da petpet en, adeh ne da omon.

Kan deh dingan ku nak bisadu kaping ku ne ceh matik pandai anih ka cerita ne dengan adep matik pandai dep bilaje dingan dep. Eba mun ein maeh... Sabar mah pimudip dep t sentiasa deh pincuba ne mung ein ku menang dingan ku.

Minan online banking ti, atau pun nak main nak minan jani duit da abih telepon ti nak aduh internet ne, senang simene ne, senang, dapat dup ngugon duit ndug bala andu amang da juho ka, bala umbu adi adup, laman ne memang merlu duit. Aa, ti senang ne minan online banking. Sani ne, kai ATM, mesin da jani ce pun kai ne tibuka tok teru-teru bingaru.

Kaik ku panai main anih anih alau music, mina ku ti pandei kaping lagu saja. In ja ku pandai, pak nak main-main peralatan ti kaik ku pandai. Kalau nak main agung, pun kaik mah ku pandai.

Kalau bala anak inya ami da kampung se'eh ira ne main acu'k. Main acu'k ti, deh indi urang pak ngampan ne, indi urang pak meret neh. Pak meh dog sampai ne neg anak inya se'eh . Ato pun sipak ne meret ne atik ne. Meh udog lah, meh dog batal. Pasukan ato pun pasukan da dindi dangan meret. Meng en ceh main acu'k

Kalau art ti'k, aku rasa kai'k aku tentu suka dengan art. Art ti'k meng dup moh melukis antun' ne. Anih da ira adup nero ne, kuan namba. Melukis sien nero ne, anih da ira adup nero ne. Pak aku'k ti kai pandai. Kai ku'k pandai nero anih anih. Mina ku'k pandai nulis A, B, C lai.

Pingarap ku da masa ije sien mah ku ra ngancak bala anak inya bala adep ne bidayuh taap bauh ti puan sanda bidayuh bidayuh dep bidayuh serian masu sanda bidayuh ti mah asal usul bala babeh tayang adep sani ne

Keyuh dak ngancak aku paling stress da kerja ku ngatur pingrami bala inya lah, ngin adep ira ngu.. pasti rami t uhh bijalan dengan lancar.

Kalau suwek dep ihong paguh legi ne, kalau suwek dep indi pun in meh jugon Tampa dek adep. Kan adep ihong dep terima ne dapat anak dep nak ahi nak rami, nak puno mah abih remin dep. Anih mung nih moh langkah kalau anak dep singkadep ngedep ngendai dengan adep.

Dak pikir ku kan sukan dah ihong-ihong ti biasa ne lebih bagus mesu sikedup ngin ihong-ihong ti dep bermain dengan bala geng dingan bala adep la hen ne dak paguh sukan ti.

Da pasal aku pikir minan duit online banking ti, indi ne capat la capat bayer and adep kaik perlu pluah duit da raye lah tinan mayar barang kayuh adep ti.

Keyuh de mene-mene binandah eku itik, eku pandai ngindak ehi macam bahasa lah, antara bahasa de pandai sindak pandai ekuk sindak bidayeh, iban, ekuk pandai kireng, ekuk pandai sindak inggeris.

Biasa ne cara aku ngundah appointment ngan doctor aku biasa ne telefon neg klinik taye lah nyiken andu da dapat aku ngundah appointment lah kan andu hen dapat, aku minan andu sien lah tinan aku ngundah appointment aku.

Jugon aku teknologi da buleh dog tinan da skulah ti uhh minan laptop lah. Kisah dep minan book lagi ngin laptop to dep buleh simpan file dangan capat lah.